A raisi, raisi, elai tadapawa ka atokaia, tapa atokaia paparataimu kain tapa atokaia taupa atoka atoatoria nalo salt taupa iruina elai rais magemagea pa atokaia, taupa atokaia tepe makoo elai aniani magea pematate pa ana moatae. Aree papara taimu, raisi na aniani na atorol. Pa praimimua parainrausia palo praid pa alon praid rais pa aloa <noise> praid rais pa aloa pa anian oo pa aniani o pa ani masu masuru soma. Posaia elae, pa kuris taupa kuria kuria, kuria pa milk muataena milk na pa kaisa raisaiai pa milkimua. Taupa milkimua lago elae aniani megamagea pae matate lago ati asana pa purea o saisiameala muatae kofi oo sa eala elaikain aniani va pa alo. Mapa ani atoro somaia. Raisi elae ini kain onou pa alo. Mepa ani atoro somaia. raisi elae ini kain onou pa aloina praid rais pa aloa oo saikan onou pa aloina sam sai parataim umado iala pa nasii iala taupa ogena iala elae pae ora ora mage magea muatae lago pa aniani. Taupa ana raisi elai suruna pa koina pa ana ma raisi anina pee magesoma, raisi na aniani mageasoma muatae isina milk isina coconut milk pa milkimua pa aloa ela pa ana. Taupa atokaia parataim pa atoka kasua pa aloa ela pa ana. Taupa atokaia parataim pa atoka kasvia pe drai rais pe matate. Drai rais taipa aloa pa. Paa asaga atoria sosolalai pa sasau ato atoria taupa drai rais taupa aloa elaiba mageala pa ani ato atoria, poletai pa kasiru muatae taupa ana, areasana ti taupa purea elae pae magemagea soma. aree io drai rais elae onudia elaeumado aniani atorola soma pa iusimua pa paraimua frain pa elaikain pataalo ua miti no nudols oo saisiameala pa irusaea, lago suruna pa aloa pa ogee pa anaa. Parataim rais pa praena muatae, rais kaasu pa arua boka ia elaikan pataalo ua miti no nudols oo saiiameala pa irusaea, lago suruuna pa aba pa ogea pa ana. Parataim rais pa praena muatae, rais kaasu pa aru paraena elai aniani magea pelo matate. Aree io mete asana, asana taupa aloa elaba mete coconut elai oelela pa kaisa pa waisaia pa irusaia elai oelela pa kaisia pa waisaia pa irusaia elai aniani megea pelo matate. Lago paparataim salt pa iruina, padapadaia elama aniani magea pe matate italai, aniani atorola goreaka soma pe matate pa ana femli pa ana pa ani atoria pelo rausu nalo parataim taupa ana ana ma paka irua, malago tepeua karare elai siamla raisi ma rausu, parataim elana raisi elai pa papagi taona pa irutaona pa aniani ela kain patalo elae. Aree raisi rarelae inikaini, inikaini atoka dapa aloina eda nalo. Parataim ela nalo dapa atoka ato atoro somaia pelo, pelo rara, pe drai soma lago elae. Pa ana poleta pa kasiu pa aniani aniani aniani aniani elae aniani magea soma pelo matate. Rais, raisi na aniani magea ma pa mama surueu, raremai rodina pa mamasuraeinaeu, pa aniatoriaeu. Paka bobokoia paka sasakopaina, pa aniatoria akoako mala aikala.